باش تخيط زر على قميص أول حاجة لازم تجيب الخيط، والإبرة، بعدين خذ الخيط وقطعه -ط- طوله مناسب، ثم دخل الإبرة في الخيط. وبعدين حط الزر في المكان اللي -ت-تحب تخيط فيه، وابتدي من الخلفية للقميص، وحط الإبرة في أول فتحة من فتحات الزر، مرر الإبرة عبر الفتحة من أربع لخمس مرات.